Ny loko manga maizina amiko dia midika <noise> zavatra mihaja toin'ny ohatra hoe ny pataloha velon-drirana dia mananaloko manga maizina avokoa aty aminay, ary ny zavatra tonga ao an-tsaiko voaloha raha vao mijery loko manga maizina aho dia ny fiavian'ny alina izay.